:Mor 'on taa dele 'on ybeh-' 'on 'ye 'an-a' 'nynuu: 'nyne :dha :due' po, :on 'ye-a :beh-deh+ :korbuh'-'i, :mor 'on taa dele :yee 'an po 'nynuu: :nyne' :dha :due', 'korbuh' 'kan+ :an pobo-a ya :me-: 'an po :dha :due', me-: 'an dele-', <hesitation> :mor 'on :taa pi, :yee' 'nynuu: :nyne-a ple-dih, <hesitation> :mor on taa-eh no :yee' 'on 'da 'mor <hesitation> 'wluh 'on 'bei'-a 'nynuu: 'on se-a 'wluh, <hesitation> 'de ti :dao' ;i 'on se 'yu 'wluh 'on se-eh 'ye, 'on :ne 'cheh 'cheh, <hesitation> zon+-a :bhue' 'yor :mm', zon+-a :bhue' 'yor taan :yee' 'on 'da 'mor 'on 'bei-a 'nynuu, :ka an no-a 'yu-a 'wluh-a mor 'on se-eh yubo: jorwor: 'mor 'wluh 'nynuu:-a klehkpeh :on :ne-an :bhue' 'yor :mm' <hesitation> :mor on mu :mor an nyor+ 'no tehn deh-dih :yee' on 'da :a kpa :a 'de bo 'o. :mor gwlu 'gor :a mu-dih :ple :pleeee: :mor :a 'de 'i taa 'mo :a 'da :a no 'zile: to 'i, a mu 'de 'ni worn 'i a :dle :dleee: dholo 'de <hesitation> 'ni 'dao' worn 'i deh+, a :dhe 'de dih, :mor :or :ne-a 'de :yee' :on 'de kpa 'o an 'wele 'da 'weh, :an mu :on 'de-' 'sun-dih because :an-a' 'dele-eh: :an kpa-a 'dlu bo eh n mor-' 'yi, :on se 'dhorn :on 'de 'ye :an-a' dele-eh 'kor-dih:. :mor :on 'de yi 'de 'ni worn 'i <hesitation> :mor :on se 'de 'yli-dih tba or mu :on 'bla-tu+ no-dih or 'ya :on 'gbu bo kpa. :mor or kpa 'on 'gbu bo 'an mu-dih 'bili: 'on 'ye 'de dha-a' 'jeh 'de-ka mu because 'an :porluh se 'de d ha-a 'jeh bo-dih :gweh 'de dele-eh :dao' bo, <hesitation> a-a'a: dele :deh :daa 'an 'wluh :nynuu: :dhulu' 'suh eh-: no 'an-a' deh, <hesitation> 'an ;nynuu: :se-' deh di zean' 'o, :mor zorn zen zorn bo :gbuh :gbuh :yee' :yor :ne-a 'o :yee' :chehba' 'kpa 'o or 'bhun, :yee' 'an mu 'yu :jlian:, <hesitation> :mor ready 'on 'on 'da "an 'yu :a n no deh :yeh :daa 'o, :mor or 'da 'an mu-eh no, :yee' 'on kpon 'yu :yor :dao' 'weh or-: an :jlian'. :Mor 'on taa-uh jlian <hesitation> :yee' on kpa 'o 'an 'keleh: da 'weh, <hesitation> :mor 'on :dhe-dih, deh 'on :ne-a 'ken :naa :yee' :eh <hesitation> :korn 'ton 'kpa 'o 'on :gwlii' de. :mor 'on 'ye 'nynuu: :nyene' ya-' dha ti :daa i' :mor on taa gu po-deh 'i deh+ 'i no, <hesitation> 'on :ne 'de gu 'di o, 'on :ne 'de :yeh 'da 'o, :a-a' dele:-eh <hesitation> :zai' dele:-eh :a dele:-a, 'nynuu: :nyene' <hesitation> :on ya-a dha ti :daa 'i on se-eh dele:-eh dele: 'on se-' 'ye, :an-a deh+-a klehkpeh en :zie' gu 'i. :a-a; dele:-eh: :a dele:-a, :da :a yi-dih-a yai' deh 'jeh :a dele: :a dele:-a eh :se <hesitation> 'on no-a :yeh 'da 'o, or no-a, eh 'jeh 'or 'da :yor :daa :or-' po-or 'de gu 'o <hesitation> eh se-a 'o no eh se 'dlu bo mu :zai, jorwor: 'nynuu: :nyene'-a dele:-eh an dele:-a dha ti daa 'i eh :ne gu 'kli'. :a-a' dele:-eh :a dele:-a :or-: no dele-eh 'jeh, glu gor dholo zue' a :dhu 'nynuu: :nyene' a :ne 'de :zorn a ple-dih any deh mor-' 'ye-dih nyor 'kle, but 'nynuu: :nyene' :daa :an pobo-a ya ti :daa, dholo-' :mor on ne 'de 'zorn on 'ble an-a'a: deh+ me-: an polo. :yee' 'mor :mlor 'an-a dele:-eh 'an dele:-a :mor 'ton 'kpa 'o 'on :gwlii' :yee' :mor 'on :dhe-dih <hesitation> <hesitation> :yee' eh 'bili:-dih :neheh' eh 'da-dih 'an mind de